په لرګیو دخوراک ګټې آ لرګي چی دي دمکروب ضد دي غیري زهري مواد لری آ تودوخه نه جذبوي آ او پنجه چي ده په پنجي باندي خوراک ډير اسانه دي لکه د سلات اخیستل او مېوه، خټکي، هندوانه، او نور څه .په پنجه باندي ډیر په ارامه خوړل کیږي